היא אלנصيחה לי נקדרו ننצ’חו והוא טאיע’רא או כיתעלם לוע’ה ג’דידה ויתפרג’ פי אפלאם בהאדיק לוע’ה ו יידיר ח’תאל סוט טיטראג דיאלוהם ב נאפס לוע’ה ו אלכלאמאט לי מיפהמהווש יח’תאלב יכתבום ו יקלב עליהם מן בעד פ דיקשונר ו יח’תאלב יברא פראטיקי ל ל ל לוע’ה מעא אנאס מן האדיק דולה באש יסרח לסאנוהו פ’אקראב וז’ת.